کیک، روټ، قند، د غنمو میمي، شیرني، فریني، شات، کیر، بسکټ، چاکلیټ، کوکیز، شیر پیره، بوره، حلوا، مربعا، خواږه ماسته او داسی نور